عشان أسلك حوظ أو مرحاظ أستخدم مكبس إذا كان مرحاظ أستخدم مكبس خاص بالمرحاظ وأحطه فوق فتحة التصريف أظغط وأرفع بقوة عشان يتحرك السدادة وأستعمل سلك التصريف إذا ما نفعت الطريقة أستخدم سلك التسليك أدخله في الفتحة وأحرك وأصب ماء ساخن إذا مشي يعني اتسلك إذا ما مشي يعني ما اتسلك بشكل طبيعي.